ס'איז דא אפאר מינע טעפ וואס מ'קען נוצן צו קאכן, ס'איז דא מער א גרעסערע וואס איז- האט נישט אזוי גרויס ארום און ארום ווי מ'קען נוצן צו מאכן אייער שפייז, באנדאש, אזאלכע מינע עסן, נאכדעם איז דא מער וואס האבן העכערע און גרעסערע וואס מיט דעם קען מען מאכן זופ, נאכדעם איז דא אביסל אינמיטן וואס מ'קען מאכן פארשפייז מיט אזאלכע מינע עסן.